ما أتوقع إن الشعر له صلة بالعصر الحديث، وزي كده لإن يا أخي كلمات معينة <hesitation> وقافية ومدري إيش ف أصلا العصر الحديث، كله أغاني، وكله أشياء متطورة، ففي جصايد بس ممكن، لكن شير شير، ما العصر الجديم و- وخلاص انتهى.